<hesitation> eng kalagutik chuu achame alachi kaaputit neo ak ak ak long'iti ak kambut. Amuu anee apatii imbaret, kongapatii imbaret amache atinye kambut simachut iin, kimindet iin keldo. Kora awendii piut ap tuga ko piut ap tuga koo kimindet, kokiko petut ap ropta achame alaach kambut amu iin amu ropta. Akot inguno eng piut amuu ang'e ang'ise piut apaisyein apaisyen chembet baas achame alach ingoroi choto nyikisen simang'etin simachut ng'atatiat keldo. Achame kora akot ingunoo swetait kora alachi amuu koristo ak akin ak chekule komii as akere akoin akouitik akopo kosistpo.